Ewa aminay aty misy orinasa mpanamboatra taratasy e! _x000D_ Zaka io, za ndreka mbola tsy nandeha ni-visité andreo fa zaka io zany, hainao kakazo ba vata ve reny? _x000D_ Kakazo be vata be reny zany amireny zany base hanaovany azy; ein! _x000D_ Silihanay madinidinika zaka io; de izy io efa misy machine spéciale manamboatra anazy io ao; de io zany; a base ny kakazo ba vata be reny zaka io, de amireny hanamboarantsika taratasy hanoratantsika reny havako hein! _x000D_ Kara.